Tegna le tsy haiko eka fa amin'ny tany agnambo malaky mandevy rano fô, fa izy koa degré-n'ny mampandevy rano 100 degré.